मुइ एबेत उहे बहुते किसिमक माछरी सबहक छुटियवे सकसासु । अ झिझिनी मछरिय सबहा भेल, सिधरी मछरिय भेलइ, गोइरावा मछरिय सबह भेलइ । हसे उअ छाणके तोर उहे दर्हावा मछरिय भेलइ, बमवा मछरिय सबहा भेलइ । हसे ओकरहुम तोर उअ गणहनिया मछरिय सबह भेलइ । इहे मछरिय सबह मुइ जमै छुटियवे सकसाही देउनकही । हसे उअ सबह छाणके तोर इचा माछरी भेलइ ।